طبعاً السؤال صعب، بس <hesitation> لو سألتني ، أنا أبا ُأفضِّل أن أموت بعد شريكي؛ لأن فكرة إنك تترك شخصٍك العزيزٍ وحده في الحياة صعبةٌ جدًا، أعتقد أنه من الصعب تحمُّل فقدان شخصٍ تحبه، و خاصةً بعد ماتكونوا جضيتوا وقت طويل ويا بعضكم ،وأعتقد أنني أحتاج، أو إني أبغي أني أكون مع شريكي في الأوقات الصعبة.